हल्का पियर रंग पियर में तीन रंग होय छे हल्का पियर। कॉमन पियर आऊर एक गाढ़ा पियर ओकरा में जादा। भकभका के दिखे छीये पियर कलर सामान्य कलर से। हल्का होई छीये आकर्षक होई छीये जादा जगमग जगमग करे छे।